<noise> Rongshing isu hoi nature nenhen ayn ling xaal ememe ten hoi koalila tim te ashinga. Nature hi ashinga deo topang tene taang te ashinga. Tson god le renewal hi asimbolize bokta. Tson hai life hi a represent veni ashinga iso. Rongshing isu hoi kanbunlai kanenso til nureng reng isu ashinga ta. Tson enge fertility te enge na lau te enge la ashinga. Tson muidupi tson ani tsewan tatra pang ni hiti ri lua te onda. Afeshe me maa rongeshi. Tson forest te plentene. Tson environment nenhen ayn ling ta. Tson ama hi wealth le prosperity nenhen ayn ling boka hi poisa te, emerald te, gemstone sanga ten atam ta. Tson ama hi akam emem ta, green color tso he akam emem ta. Balance le harmonita promo ta. Tson ama hi <hesitation> envy le jalisinen. Tepohen a dyed ho ta, face tepohen ta, green with envy te face te om ta tson. <hesitation> Tsun mi piata maa tson he achangpuin green rong ta kisu he health le luck le tranquility nenhen kanen asimbolize peringashia.